Ia, olo zen̈y nahita vahaolan̈a ke afaka mandeha mivezivezy. Afaka mandeha voaiazy fo zen̈y izy amy ny fotoan̈a jiàby. Ke antony naviany zen̈y asa nany zen̈y tsy mipetraka io, afaka andeha in̈y man̈araka izy, avô tsisy raha tamban̈a man̈a- manakàna izy koa zen̈y karà zen̈y.